صراحة حفظ القصائد في المدارس ما هو مهم إنه يحفظوها الأطفال عن ظهر قلب، <hesitation> أحس إنه هذا يعني ما له داعي، <hesitation> ولكن أنا ما أقلل من أهمية القصايد في اللغة العربية لأنه <hesitation> هي تعطي الأطفال يعني معجم كامل من الكلمات والتعبيرات، ويكون في السياق مختلف في كل بيت من الأبيات، فهي مهمة إنه تتدرس لكن ما أحس إنه مهمة أن هي تنحفظ.